To a yiɗi ekkito ɗa ɗemngal kesal kam no gaɗata, kanjum woni puɗɗira seese seese, puɗɗira e kalimaaji pamari, bana no ɗum hoonirta, no ɗum ɗiwitirta, nden mboo ta timmini ɗum ɗon, sey keɓa yimɓe gaɗayɓe ngal ɗongal ɗemngal, gaɗa ka voludugo e maɓɓe, nden mboo daro ɗa nde fini fu keɓa ko ekkiti ɗa, har mbawi ɗa.